kunan ari [ lum ] wawakuna, nipuni parlayta munanchu qhichwa simita chay mana allinchu kapun.

Nuqa yuyarini, chay mamay mamaykunamanta yachachiruwanku imaymana llank'ayta chaqrapi llank'ayta sapa p'unchay.

Kay llaqtaypi kachkan Apu Qulla Qullani huk hatun urqu pasaq hatun chaypi runakuna k'intuta apanku sapa (en) kuska tuta.